Oke mu sto tepat kokori nuai wami dangan sai, dakan apan manin kukuna deuman nimpaoni. Wami kukurieno mu waripa nemi tara stua sinai, wami boilim munin. Kakatana ta sesibam nukunuku pam boirim unin. Boirin paum, eram dikingin didirun towan, dirun tauoram maua na manin subut inda. Eran amani ra muita namani eram deronin, deropam tokanin gonoi na iroman nema tunaii oin manoi mai na eram muita deuman manin kukurino danga panemit osa. Wami siraka panin abun kokore manaise opitan korioram, opitan kori nanao mataua puran nin eram ta manit. Manit tuan nai <noise> iputu manit nou <hesitation> iputuan touniram mani nindera moriwan inde kapuveram kon. manit tan tounin, takui tan. Takutan touniram mataua puran nin, matau pura niram ai takuitam tuniram akiban tan imisibon, pau amara mataut topenin, topeniram agonaisesion aisibama siesi nimpaoi barobon katei sipa oupunkon. Moim manit tan touni, touni ram ma averepai makasikon tangapurupu sinanim. Sinan nanou maukon nesipan dae ere tukuit era dum aisi aisi tera dumaroin oiram, deron nin mani tara. Deropam maukonoi deron oiran keken na punira kekenin ne, averepa makasin bitaun noveran a minun oiran. Oiran tan isi enai wamsin, nau wami nou dunapat nuai tunai pait e ne nou stoa topait nai ai. Apan katabisi batere namotoro wamin no sto atopat nuai erun. Erun inda mapau rai wamin arobaro ri namaion, na pai makasi ai nou sto oitupat nuai oiran tamoku ainano, apan danga panemit ose danga banem pai. Nou tunabat nou wami ai, averepait nanao, ouponiram tutunin, ai ouponiram Mani kakatai aise sinin aise sinanu, aise sipu num punu avera taikuitan kakunin kakatera aise siban. Kokoni ramae, kokore komara tounin, touni ramae maninda inda upuru era kupuru rae petoverae itoukoit nangapa nemi ranoma inda omain imakuna sinai nesin, imakunai sinai nesin akusiroba konouke deronin. Deron iram putunin, putupan kekenin nen indan nesin toutundae abusiranda inda opuroura. Abusiraum, abusira pam putupam, putupam koninin, konipaum koninira mai evan ne kutaru kupure bansare kupurio deropam. Wamis dauri panindan, wamsin tan, wamsin daporokoi puran nin. Omain ausa pururamai da poroko nin itokoit tanai dasesipam o kopi, o kopi nanga pam. Nangapam derumu kapunoire rutanasin tounin manit era kokore. Tounire kekenin ne averepa makasi minun avera, wamsin ita biama nan tounin. Bebaton putu pam bebatan touni ramae, nokonoko pam dakaraka nin bebat era. Tatara tapam ma bio osam bioba tubanae manit era sipue makasin amain nin bebatoan wamsin tanai akibanaka nibanin. Kanitoan nanga nin ne kokore rekere, tepen ne omain wamisin siraka pai purain manga niroun wamsin tauare banin, evan ne anuan koporio, kekerun koporio oi evan, evan, evan tanda koporio enai inam puran ninen esuai siraka bani. Siraka pana nuai osan nanga paui makasi manginip panaimit erae, siraka painima manginip parait na. Nou tustoua toupat wamsin tunan aisin nibat, siraka pai ne ma manginip panamit manuan. Tamanai siraka pai bikoko maisena omain nin, wamsin piapoirat pep ai isan osamue paun oit ne bunoit ta, nou nanga orosa runesa kapun aman osan wamsin apan tan dopomai bikinin nen osa. Na tepen ne deuman nimpai manit erae dangan osai kokore, ausi, aus pep tan, aus pep tan danga nin. Wamsin aise ngera pura paum, o wamsin tan era muitai diku kerenin. Eram deuman ne kokore rangan isa, diku kerin iram akipa marat dikutun nokonoko pam, aisesi pam, dakapam. Dikutui manai, dikut erasin toupam ai maua anuan evan kaikuba kanuka evan, evan, evan maran nukun. Maua kokore toutap anin, toutap ananou ananua uruain takanai, toupam aburu urain aisia sibumera amai dikute tuan. Toupam, toupam kapuram sinua sinapam ai abut nem era memautu evat biamui tounin. Na boraun gen mun mino oira wan monepam kom mani pikoamai tepen nen manin nimpaoit deuman manit era dangan usa. Usan eram tan nan tanau era na mikuna baua, tepen ausipan, ausipan pep tam puroun, wamsin kokore erai mapitio tena tuna patai wamsin purapanomit se mapitui tana biakon turipam omain totoma diarut apan, diarut apan evan sare kutaro, mataup mara kukupam apum mara nokonoko wan, eram deuman ne. Maran nokonoko pam kekenin ne minuku nabera marau koit era omait boirip pun era. Osoa misin makasimsin.